<hesitation> injo punna ambaunga elek-elek biasa rolo <hesitation> anrio a loro nampa ku lampa hoja kanreangang kang biasa anre kanreangang, biasa to riek jari punna anrek akpallu a rolo kanre, atau biasa kang <hesitation> mi ji ku pallu <hesitation> akpallu to'a bajao nampa punna maing minjo <hesitation> nganre ma nampa punna maengma nganre injo <hesitation> cidong-cidong rolo, maing injo cidong-cidong pallu kopi nampa tolek-tolek <hesitation> ka kodi intu di sakring punna pa tolek ki na maengki nganre na tala a'tole <hesitation> ka kebiasaangku to injo jari punna ngalle ngare lohoro a nganre ri tangnga na alloa <hesitation> biasa akpallu a keloro nampa ngalle keloro <hesitation> ku pallu minjo naik ri anua injo ri pammaja' a nampa biasa kang kapunna anrek juku' biasa rolo lampa malli juku'- lampa malli juku' ri pabalu juku' a Nampa kuuuu, biasa ku sanggarai atau ku pallui e cuman assipai ku sakring ka punna ri sanggara i nampa akbaju cobe-cobe injo nampa punna nganre bangngi biasa maing isya nganre ma injo <hesitation> biasa kang rieki ja injo kanrea ri alloa, kanreangang a jari tala ngallema kanreangang <hesitation> biasa kanreji isse ku pallu nampa ku nganre ma, punna mainga injo nganre injo kang nakke nu biasa nginung kopi <hesitation> pallua isse kopi <hesitation> tole-tole isse <hesitation> kare'-karena hp, nampa biasa injo kunjoma ta'duddu, tinro ma.